الأكلة اللي أحب إني أكلها بإستمرار هي المكرونة بالبشاميل. أظن يعني ما في أحد ممكن ما يحب المكرونة بالبشاميل او المكرونة بالوايت صوص. <hesitation> وخصوصاً لو الحشوة حقتها سي فود في سواءاً جمبري او خلافه. <hesitation> ما اظن هي لها أوقات في خلال السنة لكن هي تتاكل في أي وقت في خلال السنة وفي أي وقت في اليوم ذات نفسها